<noise> toh-toh Nwari hinaya wai’nara din nwari hinayaŋ kan ga tabandiya din ga nwari hina wai’nara saŋda saho emanai burra ma kusu dakai, dinna dakai halday nisinda turi kwago dullo nin kar waina dungago hayo daŋjo dungamo go kwaine agin ta baŋdi, inga kachi tabo kaŋ gara niga tabi. Sannaŋ nina hala nigaban wo kaŋ bo niga halhini, di burkaŋsi dawraiwa no bumbo a gaba hey, bayfoyaŋ wokay gaba kuso zumaŋdi hala waina ma banu, dinna kusu dakai wainara wo kai ay nikaŋdai ni tunniburnsai damaŋchi dolai harno wala wa’si hari mata no burgahin ka kusu dakai wainara kin burn ta baŋdi, haddai burkaŋ si harihaŋ amma dinga hari haŋwo kambo niga e yawa, dimai’haw go niga manno niga e yawa katai sora, burkannai burra ma kusu dakai, burra ganai asiba ingano e dunya, inga kachi wadin tambaya, a armsa noya. Sannaŋ din din nin danjo tan ka tunkay mobinni ga chaichi kin zairi, nidimo damaŋchi burkaŋ sinda zaŋka, mayno ga e yawa katai yadin, burkaŋ sinda zaŋka hinna no dolaino ama a ma’ka daŋjo ganda amma din gaŋda zanka dolaino ni zaŋka no a kanu a doru ingano ga kuso dakai ba a na maihaw ba e zo na maihawzano e zono ga kuso dakai katai, ba fada chindairamo saŋkufa e naiwo zama saho nisi tawsayawa nu nu nya sai e ganai nisi tawsayawa asai mai e ga nai bani kwai’ni kwara yadinno niga tai burfoyaŋ mo manchi yadinno. <noise>